Taìŋ nɛ mìŋ yaȧ jɔ̀ȧkȧiŋ jɔa, oo, mìŋ nyɛnɛŋ da gùne, mìŋ ɓemȧŋ kɔpù nyɛɛ̀ɛ maŋ ka kȧ gbɛɛwɛ̀ jɛ̀wɛ̀i, ka miŋ jȧȧ hmɔ̀ɔ̀iŋ ka kȧmè hmɔɔ̀ŋ nyɛɛ̀ɛ̀ maŋ ka miŋ dàȧ kaa jȧȧ kɔpù miɔ̀ŋ, ka jȧȧ kpoò mɛ̀ hmɔ̀ɔ̀iŋ ka nyùnȧŋ, mìŋ ɓemȧŋ heiɛ̀ mìŋ sia kɔpù maŋ sùȧ mìŋ fɔɔwɔ̀, tȧìŋ jɔ̀ȧkȧiŋ jɔaim mìŋ fɔɔwɔ, mìŋ fɔɔwɔ̀ tiŋ jeiŋ ne, <hesitation> e yȧȧ yȧìm hìnìè jii mìŋ yaȧ fɔ̀ɔ̀wɔ̀ da gùne, mìŋ yaȧ gbɛɛwɛ̀jɛ̀wɛ̀ maŋ, yèè maŋ nɔ̀ŋ kpȧkòò, mìŋ jowo gòlo kuu mȧŋ sùȧ mìŋ kpaa, òfoo nɔ̀ŋ jɔ̀ȧkàiŋ jɔa mùŋ hȧì sùȧ jɔùŋ jɛ̀i maŋ keì maŋ è nyɛnɛŋ tiŋ nii, mìŋ naŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ tii gbiŋ, yèè before maŋ yɛi naȧŋ haì mìŋ yaȧ gèèyè bɔwɔ, e bɔwɔɛ̀ tiŋ jeiŋ ne è naiŋ gè, e bɔwɔɛ̀ è naiŋ gè, dììmȧȧnȧaŋ kȧìŋ nɛ mìŋ yaȧ gèèyè bɔwɔ, fòfoo tàìŋ jɔ̀ȧkȧìŋ jɔa mìŋ nȧŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ maŋ keì zimgbe, mìŋ naŋ fɔ̀ɔ̀wɔ̀ dììnaŋ, mìŋ fɔɔwɔ̀ dììnaŋ, nìi lɛ sie è kȧ sungie, yȧwi dȧwiim a kȧ sungie, aŋ sèène dȧwiim nyȧŋ nìì lɛ sie e ɓèmè maŋ dono wi mȧŋ e kȧ sungie, è kuwo kɛì wi nyȧŋ e hiɛ̀ŋ, <hesitation> e nyùnȧŋ eiŋ jè. Mìŋ nyɛnɛŋ maŋ fɔ̀ɔ̀wɔ̀ jɔ̀ȧkȧiŋ jɔa, mȧŋ naŋ gȧŋ, miŋ fè kpɛ̀nɛ̀ŋ gbiŋ, <hesitation> maŋ fɔ̀ɔ̀wɔ̀ jɔ̀ȧkȧiŋ jɔa mȧŋ tiŋ è naŋ miŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ, sèè mùŋ yewe dìì sɔɔ̀ maŋ fɔ̀ɔ̀wɔ̀ fɔ̀ɔ̀wɔ̀ jɔ̀ȧkȧiŋ jɔa, mìŋ fɔɔwɔ̀, nìì lɛ sie mìŋ tuwȧ guuye hoo day ko kòyiì, e gɔɛɛ̀ nyinge ka ka guò, mìŋ yeweo ka fɔɔwɔ̀, mìŋ yaȧ ɓieɛ̀ dìì aŋ naŋ dòò ɗìim mȧŋ mìŋ yaȧ fɔɔwɔ, mìŋ naŋ fɔ̀ɔ̀wɔ̀ maŋ fɔ̀ɔ̀wɔ zimgbe, e bȧ yaȧa yèye miɔ̀ŋ woim kùwȧ woim ɓùlȧ, è yaȧ fɔɔwɔ maŋ kɔ̀ maŋ jòwò kùù lɛ sùȧ yèè maŋ dè ɗì mɛ̀, mìŋ naŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ maŋ keì zimgbe, mùŋ nɔ̀ŋ jɔ̀ȧkȧiŋ tiŋ jeiŋ ne wèè maŋ yèwà dìì mùŋ hɔɛ̀ŋ maŋ keì zimgbe sùȧ, e bà niŋ muŋ gò niŋ jȧȧ jii, mìŋ fɔɔwɔ̀, e fɔ̀ɔ̀wɔ̀ dagùneɛ̀ tiŋ mìŋ naŋ niŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ, mìŋ fɔɔwɔ̀ dììnaŋ, mìŋ fɔɔwɔ̀ kɔpù maŋ sùȧ, fɔɔwɔ̀ maŋ paìŋ nyɛɛɛ̀ maŋ sùȧ, tiŋ jeine maiŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ